<hesitation> Isake mandeha mizoso andrano aho da matetiky roa e lakile ndesiko mandeha da e lakile gne trano da e lakile gne armoara fa nde- indesana azy moa zany da mba erovan'olo amaky trano satria ra mba entintena any zany da sarotra amen'olo amaky gne tragnotena